à common voice Dàtesàmmlung mìt ver àssm'r geneu Dàte ver d'Forschùng hàn

ja isch geh gern ìns elsasser théàter s'esch gràd dàss'i gàr keh de zit meh hàb no geh'wi nemmi